जू यथार्थ ख़ुशी ची उ अकसर जू ची पीड़ा ग अनुभव से जुड़ी रौंदी जीवन म सुख और दुख द्वि चीज़ वंदी जू की हमा एक दूसरा त समझण म मदद करदी बिना के भी चुनौती ग पीड़ा ग जू ख़ुशी गी गहराई ची वेता सही से अनुभव कन मुश्किल वंदु।